සතියට කී වතාවක් <hesitation> අවන්හල් වලින් කනවද කියන එකට <hesitation> මට නම් <hesitation> දෙන්න තියෙන පිළිතුර තමයි <hesitation> මම එතරම්ම <hesitation> හැම සතියකම <hesitation> අවන්හල් වලින් කන්න <hesitation> උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කියන එක. මොකද ඇත්තටම නම් මම අවන්හල් වලින් කන්න කැමතියි. නමුත් මගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ගැන හිතලා <hesitation> එතරම්ම කෙටි කෑම <hesitation> වගේ දේවල් <hesitation> මම <hesitation> අවන්හල් වලින් කන්න කැමැති නැහැ. මොකද අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> අවන්හල් වල කෑම පිසිද්දී <hesitation> ඔවුන් රසකාරක පාවිච්චි කරනවා. ඒවා බොහෝ විට පිළිකාකාරකයි කියල තමයි <hesitation> විශ්වාස කරන්නේ. ඒ නිසා <hesitation> මම පුළුවන් තරම් <hesitation> නිවසේදීම හදා ගන්නා ආහාර තමයි <hesitation> ආහාරයට ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් <hesitation> මාසෙකට සැරයක් වගේ <hesitation> මම <hesitation> අවන්හලකට ගිහිල්ලා <hesitation> අලුත් ආහාර රස විඳින්න <hesitation> ඇත්තටම ගොඩාක් <hesitation> ප්‍රිය කරනවා. මොකද මම කැමතියි <hesitation> විවිධ රටවල <hesitation> ආහාර <hesitation> රස විඳලා බලන්න. ඉතින් <hesitation> මම මේ විදිහට අවන්හලකින් ආහාර ගන්න පෙලඹෙන්නේ <hesitation> මාසයකට සැරයක් වගේ. සතියකට සැරයක් නම් මම එහෙම අවන්හල් වලින් කන්නේ නැහැ.